Sanganɛ boi la buuri buuri yɛsera la sapebesum la n ani se'em. Tu tari sanganɛ se'em ti tu wi'ira yeti pika. Pika sanganɛ wa de la fu san isege bulika ti la ana bii saa ko'om n tɔgesɛ gee ti la me ka tɔgesɛ. Gee ti bulika la fum n isege la la kɔ'ɔm ana mɛ ŋwana gateri ti fu ka bisera nyɛta kinkɛleŋa. Sangan dina ti tu wi'ira ka ti pika sanganɛ. Tu kelum tara pugesego sanganɛ mɛ. Pugesego sanganɛ wa de la sanganɛ se'ere ti la san ni ta yuuge gaŋɛ ti saa ka ni ti nɛra asaala bia woo san pugum kina, see ti pugesego isegera. Loore bii matɔgs kuta weefo n tole ti pugesego isegera, sɛla woo n pugum iŋɛ kusebego pika san pugum lobe fulefuli, see ti pugesego isegera. Sanganɛ dina ti tu wi'ira ka ti pugesego sanganɛ la. Tu kelum tara sangan sɛka ti ri wi'ira ka ti sanire sanganɛ. Sanire sanganɛ wa de la saa ni ni ti tiŋa woo ma'ɛ, ti ko'om zɔta koo saa n pugum kelum bɔna bini niira ti tiŋa la ma'ɛ gee ti ko'om zɔta ti la miisera ŋwana zumazuma, sangan dinɛ n de sanire sanganɛ. Tu kelum tara saa n kuti sanganɛ. Saa n kuti sanganɛ wa fu ni nyɛ mɛ ti zi'an woo kɔ'ɔm sobege ŋwana lipi ti fu san tuule bã nyɛ sanganɛ la fu wan baŋɛ ti saa n kuti. Tu kelum tara sangan sɛka mɛ ti wuntɛɛŋa ni kɔ'ɔm sigera ŋwana bagebagi. Ŋwana pa'alɛ ti wileŋa la ni niɛ sangana la za'a waabi ni pe'ege mɛ dee bo wileŋa la yɔ'ɔ ti a niɛ n boti se'em basɛ ti zi'an woo tulegɛ. Fu boi la deon yoo, fu san pugum zi'a la tia tiŋa la se'em me, sanganɛ la bii wuntɛɛŋa la kelum kɔ'ɔm paara fu la bala.